Fijo fya kiasili fyakunu kweru, fijo fya kighonu <hesitation> fichikorwa na- fichikorwa nan- marughu na mango- haghire fichihaghire fichikora na marughu, ere fichikorwa na mangobe <hesitation> heghire vingine vichikorwa kijo- kwamfano fijo fijefichikorwa na marughu haghire kiombo na kirembwe <hesitation> na kishukuri. Kishukuri kichikorwa na maemba eeh! na maemba mbera nunu. Mera fijo fingi vya athiri hai ni vughai, vughai wa mmanga na vughai wa unga wamaa- wamaa- wamarughu. Marughu achi marugwa mtendera haghire marughachi mtendera ghachigweni holaa nikue ghaume- ghaulwe kana utikwe mashenosha, ivyo ni- ififi- jo- vyo vya asili. Vichiligwa mboa takwe tareri mirima <hesitation> ni nyama ya ng'ombe, ya kuku, ya mburi, kana maripha gha mtindi, maripha gha bekie, kana maragha- mara- mara mbogha tamara eh! mchichaa. Fighira tengera mabogha dailegha ni wawa nirakalatile chirudwaa vaha kakenyi mabogha ifyo fijo fya athili. Ni fingi vya athili yaha, vechikoli meri viwe iwenichikoloka na zaidi nii kijo kyahewa kidere. Kidere kyakorwa keriko ma- ma- ma- mariwe meramba oh! wakati uleule maripha kwathimba gwakeyeka, ni makali kwachi kiachabeka pho bebeka. Kijo kya asili nndeke nndevalu kidere, mera kidere mifiri haghire sana kiliighuka na ivunge vadu ngifule chia henachio ivo fijo fya athili